أحب اللغة اليابانية الثقافة اليابانية غريبة كثير عن مجتمعنا وأحب أتواصل وأعرف، أحب الأنيمي والأفلام اليابانية لو كنت أقدر أفهمها كنت أستمتع أكثر وأتعرف على العادات والتقاليد بشكل أعمق وأفضل كمان اليابان بلد عريق وحضاري جداً وبيه أفضل وأجمل التطور العالمي.